Nonde mai do numtina am asama. Asama je jaumiraawo tagi dum be nonde mai boddum masin. kala mo bamti hore mako lari nonde mai pat seyan nanan beldum ha yonki mako ngam boddum masin.